Diswasar kan man na techu. <hesitation> Kheng sil nante, <hesitation> nou sil nante, <hesitation> fian sil nante. <hesitation> Anmang tlau pui tse nane. Diswasar hian. <hesitation> Eng <hesitation> kheng tehi fai takin. <hesitation> Ulsam takin alo sil tse na. <hesitation> Eng mati ngai lawin alo sil vekin <hesitation> alo tero vekpo. Diswasar hian hun leta damdak. <hesitation> Atok zang kaya mishing nunpung ati ulsamin ati hadam takre ane. <hesitation> Diswasar hian mishing ina tui. <hesitation> Kheng sil na kan man zat. Aitlin tin tui apmanga. <hesitation> <hesitation> Fai heme min <hesitation> alo sil tse ane. Diswasar kan man hian. Kheng kan sil na. Ah, kheng kan tau ke pal te. <hesitation> Aving heme mau. <hesitation> Kheng sil tu te. Nasa takin apui pokare. <hesitation>